<hesitation> kalo sayo seblum mencari calon isteri apo bini ko tadi yo sayo harus negok dulu latar belakang ko macam mano, apoka elok agamo nyo, perangai nyo macam mano, nah kan kito dak atu kedepan nyo kan, ntah kito dak tau dio tu biso apo idak jugo ngebimbing anak kito esok, nah terus kito tengok background mak bapak dio apokah, elok jugo senag jugo apo idak dengan kit, dari pado kito terpakso io nerimo kito kan dak ado elok kito ke depan nyo, nah takut nyo ntah dari mak bapak nyo tadi tu ado masalah ntha criminal ntah kejahatan kito kan dak tau takut nyo rusak jugo namo kito, ntah karir kito rusak jugo, ntah dio punyo kakak, punyo abang, banyak masalah kan dak elok jugo kito, keluarga besar kito rugi jugo, nah mak bapak kito tadi kiro nyo kito senang samo dio, rupo nyo idak, banyak lah sedih nyo, banyak lah ibarat nyo tu kalo kato orang jambi tu ngabisin bae, kalo untuk. Kayo apo idak calon kito tu dak perlu pula kito pandang macam tu, cuman kini ko raso nyo lah di rusak nian algoritma ko, nyari pasangan ko, gara-gara ado tiktok, standar tiktok ko nak yang kayo nian, nak yang good looking nian, nak yang gagah nian, nak elok nian sebenarnyo gagah yang ak elok tu sebanrnyo dak dari muko, luar dalam elok, elok tu lah dari luar tu, cuma kato nyai aku, bengen tu semua betino tu samo lah jang asal kau bae, padek buat dio elok, kalo io misalnyo do kurang enak, kalo kau ayang samo diok tu kaunterimo bae, ntah dengan kau elok dnegan diok perangai diok tadi, kalua dak biso baek lah dak usah jangan, banyak lah betino lain dari padi iok tu tadi, dak di dunio ko betino diok be, emang tapi kalau biso kito memaafkan diok tadi background diok ntah apo diok dak enak yang tau cuma kito bae dak apo-apo banyak contoh nyo orang biso berubah macam itu. Dak pulo jauh-jauh lah kito tengoklah macam uus tu kan, dio cerito background bini macam mano sebelumnyo, cuma dengan uus iok lah berubah elok lah perangai nyo, yo kito teengok bimo bede, iren tu cam mano dulu nyo, jadi kito tu harus maafin jugo yo kalo emisal nyo kalo kito tadi tu dak telap nak elok i nyo yo sudah tinggalilah budak tu.